Ĵãvie meekomãse ni etã eŝe ĵãvie, niġaŝie ĵãvie. Févrie níġaṗiru níġaṗimu niġaḃaneŝe níġaṗimu manu niġara niḃuxenźẽ. Mars, mars nimuini nii etã mími munuġuɭo; mars ineini nii oñaniġuinii bulor eĵardẽ. Avril, bulonanuḃuḃale iininuġueźaa bundaku. Me naniġulee kásol kã- bunbaku kaźaa ehuġen. Avril bulonapreske nuḃuḃaale. Me kumooġo nanuġueźaa kaɭeġivakããs. Ĵúẽ kuśeḃuġo muṗe núġuhu nanueźa kaprepare kazim endaku mími bukielõ káḃee kakĩel épies. Ĵúẽ kumooġuleźaa ka- ka- kásul endaku. Ĵíe naa- na- oñanuġuombaġaŝias pur ehuġen.